अगर हम अपडू भोजन मा चीनी मात्रा थै घटाणा ऊ कारा त वां से अछू हम थुडा सी गुड डाली द्या ।त वीं चीज थै इन तरीके से बणैं द्या। मिठू कमी भी न लगी। गुड डलूं सबसे अचू और प्रभावी तरीका हवालु। त गुड बहुत अछु च चीनी घटाणु बेहतर तरीका च।